So ngoonga Alla mi anndanaa dawaaɗi mi anndanaa ñaw dawaaɗi sanne. Mbiimi mi meeɗaayi marde ɗum. Ɗum waɗi sifaade an walla hiisaade an ñaw muuɗun wanaa huunde yaafande kan, so ngoonga. <hesitation> Ko mbiimi mi haalan hen fu, ana tiiɗi fati laatoo <hesitation> boofi.